La manera ch'a m'pias dë pi êl pulast al e arost, ma alura li vadu a catelu gia fait che fazu pi ëmpresa, deznò a m'pias felu cözi ënt ël furn tüt ënter o comuncue a tuchèt, tìlu büte ënt ël furn cun magari due patate ënsema e t'lu ti büte zura la carta stagnola parei a sëca pa